Nʋ awʋ ali wani nʋ kpɔsɔli la bi kɛmayɔ ɔsi amʋi kʋ ayɛsɛ abʋɛ yɛ la gban yahɔsɛ ƒa tamini miahɔsɛ nalɛ kuyi alɛ azɔɛ nʋ mɛ azɔɛbi nʋ mɛ tabi kɔmeyiye mɛ yɛ ʋlʋvie la yebo ʋvo yamʋ alani loo yanʋ ɔlɔdini tabi kamaxa kamamʋ ɔsiɛ ayʋ pomɛtɔ wani kamʋma bʋa kola ɔlani la miabekʋ alɛ mɛ miayɔ ɛsɛha dʋnʋ ɛfʋdigbo meita la naxa ɛtʋ kɛ nʋ sɛɛ awʋfʋɛ kɛmayɔ ɔsi wo kɛmayɔ awʋvi la mɛ yazi tɛkʋ yazi ɔfi mʋtɛɛ yaka ɔvlɛ mʋtɛɛ yaka tɛkʋ yaka tɛkʋ biko kamays beto yɛ oluvie mɛ mo itsede dʋyɛa maƒʋsʋ itsede mevo ɛko wani matsi ɔka anadi wani ke katala kamatsi suene tiaka evidze ɔlani bikʋ mita kimabe kʋalɛ kʋ miekʋ alɛ kola aa mʋ ʋluvi nɔsi ayɛsɛ mɔkaba ayili tsɛlɛ sʋ mɛ yɛ ʋlʋvie malɔ alikɛ mɛ yɛ ɔsiɛbi bakʋ ɔya ƒiyɛ malɔ alikayi bi miayɔ alɛ nʋ anɛ laxia ki mays alɛ dɔka mɛ tatɛsɛ wani la afɔ naba ayele nʋ awʋ kpɔsɔ wani li amɛ la kʋ miayɔ alɛ bʋakʋ ɛsɛdi layabao mʋ ʋvi ɔla amʋ nʋ ɔta ayɔvi ɔdʋ yanofʋɛ mɛ yɛbi amonʋ tʋ ʋvi amɛ tayɔ nʋ tu alʋ wani fuɛ la nʋ alɛ bʋakʋ laxia va mɛ ayɛsɛni la abʋɛ anekele abʋɛ anasʋ mɛ mikama kalɛ Kama kalɛ katsi ʋdʋnʋ bene.